Chërdu che pratiché sport al e anche, al e sempre ël calcio, calcio opüre sai pa, giöghi a boce <hesitation> sai nen, giöghi ën la spiagia cun le rachëtte, cule coze li e pöi n'ai nen idea d'i auti sport